Biasa ngom gahi toko gena, anggena ngom campur se rica, se tomate, coma bawang, gasi, rasi ngom coma ake kambo, rasi ngom foa ene, domaha sodo ena yuka, rasi ngom oyo dadi